Anzaranà tintely ndraika asany aminà tontolo iaignana, de tintely a dia raha biby madinika kanefa afaka mireny, dia izy a dia namen'Andriamanitra fagnomezana izy, fagnomezam-pahasoavana ananjy zany a mahay mampitambatra i lahim-bony mbanà vavim-bony aminà folera na aminà voankazo aza sasany dia izy a mahatonga mampisiisy ny raha maniry zany.